أول شي بروح اكتشف الحياة في ذاك الزمن بزور الأسواق وأشوف شنو كانوا يشترون، وكم كانت الأسعار وأتعلم عن أغانيهم وأسلوب حياتهم بسأل الكبار في السن عن قصصهم وتجاربهم وأشاركهم ببعض الأخبار عن المستقبل، بدي كون تجربة مميزة، أتعرف.